a bani coza we diamɛ man'hi dakar vɛnu mu we wesimɛna ma tete abe un'we ji be cruru a wro anba banɛ bɛ ju mi sio a bosi dakar to we woro be cruru anba abe un'ma sɛroma mi un ɲa ma siwɛnu mi un ma be cruru obɛ mare to an wara so besin mɛna mu sin mɛna a me we woro mu cruru an bani coza mu aventure abe nɛ me wo beza mui don nunɛ i mina a mi vɛ aventure mɛ dama bero naso obɛ mare